Pɛpɛ pɛpɛ cunu mi ma tete pɛpɛ a sunu nɛ ni zan oro vɛwe vano ni yi wa le mi cio a vɛ ma wa a vɛ ma bɛnɛ to ni we le pipian pipian